<hesitation> nyasaye yavola mbu, vuli li, vulilihanga live linyola khova nende mapesa kalyo. Kho yifwe mukenya khwamala. Khunyola amapesa kalikho mirwe ka mapresident lukano lukano nomba avarukii lukano na lukano. Na amapesa kano na amalayo, namalayi lwa khurumikhiranga aah nikhutsia khukula evindu vienyekhanga vikhonye <hesitation> ovulamu vwe inyumba. Ovulamu vwe elitala. Onyela khukaanakho <hesitation> amasika kali, onyela khuanakho muikanisa, onyela khukhonyakho mundu uvetsa nalemire muvulamu. Ne nokarumikha muinjili ili avwene kata nyasaye muikulu ayanzanga, asangalanga. Ne tsa khuluvela lundi, nakhavola mbu amapesa <hesitation> mu- muchifamily chindala chi kaleranga yinzuka. Kaleranga ovukhupane, avandi nivararumikhire valali nende ovusuvirwa tawe. <hesitation> ne nangalukha yinyuma kido hatititi, amapesa khumanyire niko ovwanzira vwo ovuvi norakarumirehe muinjira <hesitation> eirakwane tawe. Ne vutsa khu nyasaye norumikire avwene, ave inyumba vasangalanga, litala lisangalanga khandi kata omwene osangalanga. Sikra kata ovyefwala vino onyela khumapesa kali halali mu chimoni cha nyasaye nende muchimoni cha avandu.